ذات مرة، عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب، قرر شاب فضولي استخدامه لاستكشاف الأماكن الغامضة في قريته، فتح أول باب ليجد حديقة سرية مليئة بالأزهار النادرة، ثم فتح بابًا آخر ليكتشف مكتبة قديمة مليئة بالكتب السحرية، مع كل باب يفتحه اكتشف عوالم جديدة حتى أدرك أن المفتاح الحقيقي هو فضوله ورغبته في التعلم.